हाव जोड कामाक वयतलो तोर हाव बरो नित नेसों वयतलो। आनी केस बिन नित उगों वयतलो। एक बाग घेतलो जितूं लॅपटॉप आनी गोरजेंचे सामान असतले ।